Amun bekisah tentang kawanan ni banyak ulun ni sudah dari halus tu pindah- pindah umpat mama abah begawi jadi kawanan tu bermacam- macam lah ulun menemui mulai dari <hesitation> yang apalah istilahnya hanyar tetamu ja sudah kada nyaman muha nya sudah kaya ikam ni <hesitation> anu banar jar nya pas ulun hanyar murid baru kaitu <hesitation> ikam ni kijil banar jarnya padahal inya kada tau ulun tuh kaya apa tapi tiba- tiba ja kaya gitu na dan itu tu kada satu dua orang banyak banar yang kaitu jadi <hesitation> apa yo lah sebujurnya kada jadi masalah pang namannya orang kada tapi kenal jua lo awal- awal tu kena makin lama makin kenal ya anu ai jua biasa ja habis tu amun kawanan itu dari umur seumuran ni kaya umur dua puluh empat yang lima puluh gin ada oleh ulun ambil s2 nih ada jua yang kaitu dan itu bari muar nya ada jua karna inya merasa tuha jadi merasa kaya aku ni harus dihormati kaitu nah jadi kada nyaman ai <laughs> kaitu <hesitation> mun kawan behutang tu banyak jua sebujurnya yang mehutangi ulun ni belum <hesitation> sudah begawi tapi kaya apa yo lah mungkin nya kada kawa mencukupi kebutuhan hidupnya jadi nya. Merasa behutang tarus tu kaya kebiasaan baik ai bagi inya, tapi nya kada merasa itu tu merepoti orang kaitu na, jadi ulun kurang ketuju jua bekawan kaitu tapi <hesitation> dari sd, smp, sma tu banyak ai kawan yang baik lah istilahnya. <hesitation> Imbah tu ulun bisi <hesitation> seuting kawan inya tu kawan ulun waktu sekolah merantau dijawa tapi ulun ni sebelum- sebelumnya tu memang bisi pacar tu yang kawa kekawanan jua lah kaitu lah istilahnya na tapi yang alhamdulilah jalan jadi jodoh sampai betajak serubung jar orang tu ya yang orang jawa ni <hesitation> dari semua yang ulun kenal tu inya ni ai yang paling baik pang kada memanfaatkan ulun jua kaya baik ai kaitu.